Men texnik uskunalarni tekshiraman, turli ilmiy tajribalarni <hesitation> olib boraman va singnal yuborish usullarini izlayman. Shuningdek, kunlik jurnal <hesitation> yuritib, <hesitation> koinot va o‘z tajribalarimni hujjatlashtirishga vaqt ajratar edim.